لإعداد حلوى بسيطة ليس هناك أفضل من أخذ حبات بيض اللي عندك، تلاته ربعه، كاس زيت، ماتعمروش جيدا، كاس سكر، و <hesitation> مع الخميرة، نزيدلو شويه تاع الفرينة، الخميرة مدابيك <hesitation> لكل حبتي بيض دير وحده، حسنا، و <hesitation> هدا دير موسكوتشو ولا دير كروكي يخرجلك شباب.